Ma'asum tia de la zugɔ se'ere ti ba maalɛ ti nɛreba tara di tikera pi'ira ba miŋa, tu'ura wuntɛɛ-si'ileka, bii saa san niira. Ma'asum tia wa, ba maalɛ di mɛ ti di tara kuto-baala wɔgɛ kure-kãtɛ fii puan ti fu ni za'ɛ di zom saazuo ti kure-baala n boi bini la ni tiiɛ ti ba dikɛ fuse'ere wugɛ pi kuto la ni uke. Bala pa'alɛ ti fu tike di mɛ bala ti ma'asum nyaa ni bɔna, ti la san dɛna la saa n niiri, saa la kan fɔbera paara fu zuo. La san le dɛna la wuntɛɛŋa n boi, ma'asum wan pi fu bilam bɔba la ti wuntɛɛŋa la da si'ira bala. Fu san yeti fu le malum le sigese e, fu ni le malum gi la kuto la ti fu zã'ɛ tiiɛ la, nyaa ve'e sige na, ti a le malum le sige, ti fu kilum di biŋe.